<hesitation> Raha hoe le mandeha any ivelany a mbola sy nandeha fa <hesitation> misy olo akaiky agnay zao no tegna mandeha fa zareo a indray mandeha isan-taona zareo no mandeha ankagny de magnano vakansy dianjareo ankagny a de mividy raha zegny raha sisy <hesitation> aminjareo a de avake zareo mody.